Managna anjara asa maventy ny zavakanto aminy fivoaragna antaigna manoka satria izy maheky mitondra rivobaovao amitegna mba afahantegna mampadeha lavitra saignitegna ampitandrignesagna ananjy